والله أفضل يكون عندي زر <hesitation> إني أوجف به الزمن لأنه لما توجف الزمن تجدر تعمل كل الأشياء اللي ما تجدر تسويها في وقت واحد يعني تقدر تخلص شغلك، تدرس، أو حتى تشوف العالم من منظور هادي دون ضغط <noise> أما إني أرجع بالزمن فيعني هو شوي في مخاطر لأنه يعني يمكن بتغير أحداث مهمة إنما إيقاف الزمن هذا أكثر راحة.